د سیند په اړه فکر ما ته د ژوند بهیر راپه یادوي، دوامداره، روان، او له خنډونو سره مبارزه کوونکی. سیند کله توند وي، کله ارام، خو تل مخکې ځي، لکه انسان چې د وخت او ستونزو سره سره خپل لوری لټوي. دا د بدلون، زغم، او د هدف پر لور حرکت سمبول دی.